A wa ɛnɛ mu'a benɛ mu ça han dia dirobe na <hesitation> a he'a wabe mi yɛ se yi mana a o zubɛ yibɛ ci to'o mi ji benɛ a sin o ɲube a di be si'an to mu'a benɛ mu ye ma tete ho onni we di sa a'o sabia bɛ vɛ um a'o si'an bɛ vɛ mɛ mu'a benɛ mu do ma tete a to nupɛ tawɛ a cɛ mi yɛrɛna yirawe a bie lo naso di a mu wesin lo ɲubwe a mu yan bɛ we benɛ a de vanura